تقدر تفتح اليوتيوب وتبدأ تعرف إذا كان ت ـ تقدر تعمل الأيس كريم هتلاقي برامج كتير للطبخ تقدر تخليك تعمل أيس كريم كويس في البيت أو أنك تجيب عجينة الأيس كريم وتبدأ تحطها في التلاجة الأول وبعدين تبدأ تحط عليها اللبن وتبدأ ت ـ تقلبها عن طريق المضرب هتتحول معاك لقطعة أيس كريم وبعدين تحطها في الفريزر لحد لما تتلج.